Okay al warwar onep a logging, logging company to nosnos onep logging an mi wof tong lakman an ep deh na nun bar papa giraun ap i embrace ep wakak ap ep laulau onep save taim ap a war war sa nep wakak onep logging company na i kawas kata sup lon ep lakman kating arim ep na bar papa giraun dit tok orait logging company kawas katasup ap i operate ting sip lon ep pilianun ep tarai dit tong lakman wakak oonep logging company ki atostos ep ngas ep kar ki lili tan namatanai a i wot seu tong seu au lakman ning ep wakak on ding ap ning ap ning i lik ep wakak on naki tar ep senis ting arim ep campaign dit ki toloi kok pitkalang kon low itik a gumi nais kon ep rak ap dit ki tan ep roelti anin ep klen ap ep klem ki pupuar i kating arin ep warwar femely ap ep warwar femely dit ki benefit ep wakak na ep company i ambrai i siding Kating onep nosnos na o dit ki tar ep ai ki bilt ep kalas un o ep sah natinng kata onep tirai na kating on ep laulau na onep company logging company ningau taim ep logging company i re a laulau seu alo ep buibui nim bar papa giraun a laulau sei alo ep keskes ting lakman a warai kanak ni alaulau i rak seh taim na ep company i dit ai tiga lon buibui ki amamarsai sai tar i lik a ai lik na kel gom ap el lamtin su kon tar ep labur ap ep lalun arin ep barson momot ap ur soi ining to ai ning ap i ding ep fam ningel kores rop bel tok labour on el akak ep tarai bel dit el laulaun akak kamis el wot ap ep lala pot el wot ning ep laulau on i rakseh ep bat el pung ap el pung bat kel nor mon salo iding ep murum ep masin napkel kepsoi soi to piu ap kel akas nor malum kel akas soi ap kel novoi soi ep binis ap Ep biris ap ep ker bel mosen olo el inau ep laulau onep company i ding ningan taim na ep company i re alaulau sen alo ep keskes ting a lakman bel i re mun senalo di warai to agi men o toh di warai toh bel i mun to agi meu o toh di warai toh bel i kon bilt ep infrastructure ting seplon ep warwar wot o ting sup lon ep warwar wot ningan taim bel ive re mini im laulau iding rep company i re ambrai ap na ep taim mi kaptur to ai ire take epten yeras baine ap botning el lamtin ap el an ap el an ep kawas rop ep lon buibui i bakarap seu rop bel pung ep ngas el biris kasoi lonh bon lon bon el gerew el gerew soh ap bel tok mainok on ap ep tarai bel dit el ian ta sis lik i ep laulau na ep logginng company i embrace fei alo iding. Ap an murun sa ep krismas an murun ep ten years after ten years i ep laulau ning el balarop sow ap bel i ambrai ep laulau katong sup lon ep kominiti irak Logging company im laulau onep logging company i ding ningau taim dit ki dat wai dit ki dat ep bat na ep weda el change ma eo logging company a iding el wok ting sup lon ep warwar lakman animal at dat ep bat ki dat ep ton su gong ep tansip i anot i dat ep ai gong i sing ai pas ap i ambrai sem alo nak na ep company i keles soi an murun ep company na ki an ap ina ta bawar ire wot. Ep bat i pung ep malun i noroi soi a rop to ai el a pung soi to seh el akas ep malun el nor ep kam bel el par to binis kasai lon bon irak im logging company i ning. Ningau taim el ambrai soi ep laulau ep keskes lau lau an potor in to klen bel el pilai tarai i dit el anim lakan ep piu tarai dit el aimatilakam ep piu ep company ni re wot ap i operate irak i ambrai soi ep laulau ningan taim i ambrai seu ep akak bat a tirai kanak na kating onep deh na i wakak to sakan sa bel i rere ambrai i tok wakak kol i ginom Tau laulau lantin na ep company i re wot i ambrai bel i re ambrai tok wakak ap na i kaptur ap i aber sa onep balau ap i ki au company bel i re akas tok wakak ap ki an ma i akes ep laulau ap ki au tok wakak ap ki an ma i akes ep laulau ap ki an ap sui kating a rin bar papa giraun peh na dit eltirai i ning to nosnos na i rakving gong ma dit alow pas tai ep logging company kai wotap el kawas tan g talang lakman na raone to laulau tintin munum ep company bel ma i pilai tar ep ngas bel tok kar i lili ep lon buibui i laulau sow rop ep bat i pung bat i wok soi ning seu ep malum ap i puar soi ning sen ep deh kidol kasai lon bon malan i nor i tapuar ap i wok ning seu ep ngas mun ep ngas masin irak to laulau tintin i wot tong talang ep environment be i akak bel i nosnos akak i bakarap ep environment kai boroi dit lin potor bel ma di ambrai pol tau milau di potor masen to ar ngas sai meseu wot Ambrai pol ku um pas maseu ep boroi sai masen kawas lon ep ngal bau sai kawas an potor ap u los i sai seu pi rim ap u ammaneu potor i ap u wot ap soi soi pas ningan dit sa dit el nangan pos u ai ep rokoi ning i rak ip laulau onep company i wot ep elngen masin i kapsur soi kai boroi ep wakin ep sah kasai kawas lon buibui irak bel i i to laulau tintin inning na i ian ap i ian main to laulau rop kasai kawas bel i an ap el akes tok wakak na ep tarai long lakman ap kon awakak ep keskes na ep logging company bel i akes tong wakak kating arim ep tarai su dit el los ta pitkalang alik kon awakak ep keskes belal na sa dit na ep company ki ankabas dit ning ao tarai rop kon kes alar sama ning ap ep tarai dit el keskes i lai sama a ning ap ian sening dit puar. Ep lalaun i rak sa mo sa ma bel tok wakak on ep logging ep war war kating arin Papa guraun ap ep tan mani dit los arin lo timba tintin dt los i ap diat a sosong tar ma bar papa giraun onep oson iai ap ep papalin iai ap ep iai kidiil dit los i bas kabalau tar aliat on a sur tongau ap ki an ep na diat ian soi arop tan i ap ep sisin ki rop lakan i a surning a ki an ki rop ma tarai dit ki malik koi re o dit ki malik ting gah kon polep papa le lar malo ep papa le lar malo ep papale ian ting kawas lon buibui irak i ep kamtiken ep company i tol sakan sa kot wakak tiga sup an lon ma ep laulau on i lantin kol i alaulau koi tan ep keskes a nu mit tongtalang bel i awakak tari ep proposel na i wak tari ap be; i muri be i muri tik ti proposel kom wok to nangan to sukul ep lotu ap to organisation tin lakman ep company bel i muri taru na ep company o inau tarai dit sofa dit sapa bel tok wakak i wot suri dit irak Ap irak ip wakak onep company irak itol sakan sa irak na sa ka market tar i tolsakan kok kaikai lik lik o ep kulou o a sis o ep sa kon low rais onep rah ap nasa u i koy iai ting onep bolok nun ep klen ap ki far kok roel ti ap di ki se i kok roel ti ning a nim tol ap ki rop ap amits ki gati na sa ki malik rop kok roel tin ap ka malik nos salo su tik ta mani tah mah belal ma kian soi tav ti iai a num apki an i kok se anim imining kei los pas tari bel ma inap o kep u lar ep pot nigat a numi o kamatan laining belal na ku sol taon pas ki rop kok mani ki tar tari solo anim ep tar kongkong tar taon ap ki isis kinong irak na is is katong ai lakman ap ep kaikai ning on ep roelti i rop tar ap ku tar pas ep singi a liwan kobot bongbong sai lon banim tolai pas ep kirau ki lis tau irak company bel i akes tar tok wakak suna del exes kou kep mani Ki malik gis pas a tarausis lik bel ta dik sop lik kon gos i gis pas a palin tarausis lik ep ko los bel ta din sop u gis kinong u sa o na uring ep company a dah tar ap isa i nangan akak tar iau ap ki inan kasai kawas ki kot iau ap ki alaulau soi arop tar to iau ap na i nos ap ki warai o na uring mit moloh lik asep i to iau na ma manaona belal ma ap e re un lik sa kai boroi saga ta ma naona ka potor sai seu ot ip laulau onep company siding ip laulau on i ding ep laulau kuntan irak na i akes tari tigau karapa ki gom ep kaikai ki gom ian main ep wakak ian seu dat ki malik tabam tar mur main ep wakak ap i an ap ep laulau on i sinang on ep company ni wot irak Taltal it main ep wakak arin seu ep wakak i los i kasai kawas an ep buibui lautin a nun diat i datol dat a ngoa seu datol kes it seu lavseu a bel tok wakak el toh pas dat irak lausapeh ning ep company i wot to malun el nor noroi soi to bini kasai kawas lon bon ep gerew ep ap kon gang i laulau to laulau on ep company i rak bel i wakak kol ip laulau on iding irak ep akak on i tol saku sah na sa ku toloi pas tar i tol kok baran on kirop wakak na ku sirai soi tar i tol ting arin ep company kirop ima na ep company i inan ning ki inan